Quiciás que China sea el país más antigu'l mundu, amus que derechamenti aiga dessistíu sin coloniagi ni envadimientu de huera. I, craru, pos essu se sienti en cosas que sí sonin d'ellus comu el su calandariu destintu o el condumiu chinu, que paquí pa Estremaúra es corrienti de vel en restoranis enas ciais. Güenu, lo delos palinus, essu no mos entra. Mos gusta de comel chinu peru sin los palinus.